kpe amaro avi ve amara ave sa, amara ave ene, amara aviso, amara ve zeza amara eve ere e ile, amara ave ere, amara avizi, amara avo ikpe amara-avo ikpe gbe ovo, amara-avi kpe gbive <hesitation> amara vi kpe gbovo okeyo amara avo o ko a egbuke gbovo, egbu kpe gbo, ive, egbukpe-gbo esa, egbukpe gbo ene, egbu kpe gbo iso, egbu kpe gbo eze za, egbukpe gbo ile egbu kpe gbo emera ere egbukpe gbo emera izi, egbukpe gbo emera ikpe, egbu kpe gbo emera ikpe, egbu kpe gbo emera kpe gbive e o kpe gbi ovo, egbu kpe gbo amara kpe gbive egbu kpe esa egbu kpe ive na.